e aran nia heba heba hite ma'a hoopba, heba fayande aloa wan diyam, aloa wan diyam oddagera de man, daga tidi ko tati, ko sapo, ko ujunere aloa luman refayande man, se jamna hite, dena acha dolla dolla dolla dolla nipendan.